Ir ammira abe kayene niya ba bagya kpawani ikwevi koni oza no gyolo gyalo, oya gya kpa suse ikyeni oya pio gyo gya ase sha yo ma oyagya kpase oya gyo zani oya yani, ase yo ma oyafotu kotu mene asha oya gye kpanu, oya fotu koza kotu biobio ikweyini bioni kani nygyo yayya, kpase nnya pio iraha ikweyi koni oyagya fufo oya gyoji, ira ni ya pio ifu kawa se ni nnya gyagya kpa wani, asha yoma oya yoza oya ma bio woya gyoza na woya ya niyo, nyya yga kpawani afumozani yani imira hani oyagya kasuse yafutu ko fasoza nwashika, oya gya kpa suse ni imra ni imira kpa wa, afumo za ko yaya ira ni nu ebe kowa seni nyya gya kpawani Afu mo zani ami abiyu igbashiko zani yukuni, ami oza na suse ni yagga kpawa ni, ny gege yayoza ka biyu, irani mira kpawa se ni yayagya kpawa ni, ny gege ase gyo yu moza nyya yiyiyayi kwo ira kha wase ni nyya yagga kpa wani ase gyo kela kpami ogyo wela na ka nyya gege yazoyina nu ku ya gege yaza yinanuyo iya yo kunu hin yayigu iyagege ya za yina nuyo oyagya kpase oya imire kase oyaya kpase oya gyoza na suse bayani ana wese nahaba bagya kpawa ni ana yene kaha nala ba kyagu ko bagya kpasuse yoni oyagya kpasuse oya gyoza noyayani, oyagya kpa suse oya gyiyawu no yaye irana mimyo ebe ka suse na mi ya yawu kpawani irani sheyi gagya ikweyi koni. Iyiyu tagya byu ny wa yilekeke shina ploza vebe ha, ny kuma ya wu ny pio oza nye na kumagyo ba ya ogya totuse kamo ya mira ebe kase lo, oya tiyo awashu amira ebe kase nwashika kwo notuyu na mi yaya ma nya yagya kpase nimira oni oma, asha yomaya bikpa shona moza, nawo yaya ni, yagya kpa dudu ikyeni yagya kpasuse owiki aya gyo yade ni oya gya kpanu ni, oya gyo ikwo no ya piani oya gyo nide no yayga kanu oya gyo biojoji noya ya kwojina yimu lo, imira ka se nwushika, byu no yagya ka suse shoshi ko yagya ni, iyayi mu nyya kado yene hin mo tiy kini awoni gyo wa se ko yagyo kpase lo shabase shino ploza na na noni pioni enowiki oya tabo